Ebisoro ebyathukathunga ebikabehaa ebiwithe akabehu; thuwithe akanyamulholhothi, aku kakayibehera. Nikasoro kake kali ngembeba, nikanene okwambeba kale betu kali omwa size yembeba. Kakabeha tsutsutsu, ekyileka ikabeha tsutsutsu, nibuyirinde bwaku. Kakayirindira omwakyibehu kyaku ekyu nuku kalikibana omundu akakakolhaku ebindu ebithisirire. Ghunasi ithwe ngabayira thuli beru, neru akasoro oku kakabya kakayibehera kakaleka omundu oyulyendithasyakalyaku inabugha athi sinendirya okwakayibehera aka. Eribeha lyaku eryo nibuyirinde okwiko. Neribwa ithwathungamu esyombene syethu yamabirikulirira ngekyiha ngembaya, embene eyobulhume. Nayu yikalhwa kwakabehu, akabehu kakamanyisaya kathi yamabya nyikulhu. Yeyitholere eribya iyikatsuka embere wamabya iwamabana ngo- ambu ghukayathahaya, yikatsuka erithulha olhuyira ibabugha ambu aaaa hanu hamasemererwaki, hanu hali obutseme. <hesitation> babilhabya hembaya oboyika enda yikayibehera tsutsutsu neyo womuwasuwayu <hesitation> wamalhangira bakathendibana mwekyi <hesitation> hanu hanamasa hanamasa buholho hanu, sikathaletha eyikulire so thuwithe ebi ekyisoro ekyo. Then ithwathungamu akasimba, akasimba nako nikasoro kakabya omolhi, nako kakabeha tsutsutsu iwathungamu <hesitation> nembangale nayo yikalhwa kobumba eyana yobulhume. Then ithwathunga nekithende, nakyo nikyisoro kyomolhi nakyo kyikayibehera tsutsutsu then ithwathunga. <hesitation> ﻿Nengulhube nayu yikalhwa kobumba wunasi engulhube embunu, nayo yikalhwakyi kwobumba. Obundi obumba ngabuwabisoro ebyathukathunga eka obosibwangaleka thukathendiryasu paka thukasirya isinimubeha sithya. Betu ehindi hyomulhihirya ehyo ayihi sithwangabirya kundibwa nakabeho akakalhwako kanganabya inisumu oko- omwamibiri yethu aliwe ehindihirya hikabeha iniprotection kutsi inibuyirinde bwasyu nuku ithwe thulekerisi ithwethukalya kyithyakyithya. Kundi wamahika ewethu eyi esyombeba thukasirya esithwilhwa kobumba thukalya emisu, ehisoro ehine omwa kyisuki ehyanyamuhanga ahangika thukahipupa sithwangahireka. <hesitation> So ebisoro ebikalhwa kwobumba byebyu, ekyithende, akanyamulolote, akasimba, embaya, engulhube, ne mbulhi byebisoro ebikalhwa kobumba <hesitation>